Karazagna fotôvana zô an de latabatra an, khoera an, vilagny an, fantapera an, lasety an, bôl an, zinga an, tasy an, a forosety.